Ewa, biby ndraiky anie afaka mifampi- <hesitation> mifampianatra zaka e, karah omby zô, omby io zany, io mbola kely zany kôfa mahay mandeha de efa automatiquement io tonga de mahay milomano zany ai, tsy mila ampianarina io, milomano zany fa io zany kôfa nahazo rano de efa milomano kamy i bakeo.